Uu darin beled unna uosiko dari masiko darin. Khair ikon torafin marata wea adem haji lo daigidangi lakini in gurba galaga imu darika damuniko, ai temerangu do ton ju hayra anga fukadir. Jaman ili unga, mare unga, fuul unga, gesh unga, ma haja malleka kuni kumunika tir. Dari damunika wadibaten, wirikka mola kir ten, aa kamunika kabken, aa fagnafika kuosin. Yani wllan temerungudan, حمد لله ademri ungudan belediungudani. حمد لله yomga ishin tan giridafijru ajibakir kaba nintan.